Ənghə gavin ndə o go hə mala, nda nda sal o hə mala nda mala o hə sal, sənda njo dzamari macha hima kə ɓəɓə nyi. Amma yo ɓwanya təkəra hə mala ma ngə naya sal nga. Səda nda na njo kina dzama gavin njo go həa hədza. Nakə sal gaving go hə mala sə ɗang nda ko dzamari, akəra kwa wa nyi kafin hyo həɗza. Tangərmanyi nacha ngə, ko kina ma i ka la a ama cho ngyo ki kənda? Nda cho ngyo ki kənda a da choo vəra ngyo ki wa, nda cho ma i kəɓang ban kəɓang bana, ma kə yo ki bada hi nda hədza. Mətləkunyi sənda ko kina dzama ma ko yi ngə ya, ama ko yi həya nya? Ko həya nyo gaba cho vala ama nyi na ta təm zəma, aa ko həya yi tsatlə tanyi tə huɗəki ba a ama nyi ngə o mər tləra? Sə ingə ngəngə nga, nacha ingə ndəu kina dzama, gama nacha ngə ngyatə ngyar ndəu mənakəu. Ma kə həya nyi, sə nacha kər ngyata nyi kəl tera nya tə huɗəki, nacha ngə ma a a da ko kina hə nyi wa. A da chari bəra ma malo ma i kyang kyang nga, a da njo kina hə nyi wa. Mala o kina ngya kərasə o ki, amma mala ndo ma i, a da k a da njo kina hə nyi a cho kina ɗa ka mala ndə maa wa. Ya əngə tanyi maa sal ma a, kərnya naja a da cho kina ɗa mala sal ənya tanə cha əzəkə tanə cha wa. So sə ingə ngəngə ngə njo dzam gaving njo hədza. Makərkunyi, ko dzam ama amai amanya mala mala nya? Gagaɗə nyi kəra ama yi ngə njo dzama, ma amanya ɗa na dəma, kərnya kwa kwa nyi ma a cho nda ɗa na dəma. Ma amanya ɗa ndər ndər mər tlər cha, kərnya kwa kwa ma a cho nda ɗa na ndər mər tlər cha. Ma amanya ɗa a jigadəma mənakəu, kwa kwa nyi kərnya nacha, cho nau ɗa na jigadəma mənakəu. Ma amanya ɗa a da ndər mər səpəla a wa, kwa kwa nyi ma a cho dlədləɓətə ngya mənakə tsa ama nyi a cho ɗa ndər səpəla a wa. Ma amanya ɗa a da ndər ngavi ko mutiyaya ko ndə ndo mər sənda nji do i wa, so əngə kərnya kwa kwa nyo ɗa. So ma ndəu gwa a ja hə mala cho dzamar ama ngyatə ngyar amanya? Nacha ngə tangərmar sənda ndo dzama. Kafin ko nda dzamar ama ngyatə ngyar kərnya adanya? Ama ngyatə ngyar njir ki kənda? Ənda ki kəndo ma i, ma yi ki kənda a ɗəngha da wa, bada nacha ndo nda tyatyardza amma do ɗa gagaɗə wa. So sə ingə ngə ngə njo dzamari <hesitation> mache har ko gwa a ka həbiya mala sə ngə njo dzamari tangərma <hesitation> tsa aka go nda hə mala, malo ɗa tsa atsa a. Amma macha kə ngya ga dzam chul ngəna sə wa, ko nau həbiya mala, ya ngya ngya yi da nda ki ɗa tsa atsa a wa. O nau ɗa hanyi mətlə makər ko ghəya la a alenya jigadəma nyi alenya ngya nyi ngya ngya ngya nda cho kina ngya o ɗa pam ana nəngha, nda kə har o kəra kə hyo nda ngya. Amma ma kə hətə bəji ga dzamar chulkə chul ngya ingə ngəngə nga. Ama amanya? Əma adanya? Ama njir ki kənda? Ma kə dzamari ga təra ana jigadəma nghə hawu ko na aha A uyatə ya mala nda yo həbiya ngan ja. Ngama ama nyi ngan nənyi, a ɗəngha da wa. O ngya cha tsa atsa a cho pu nyaguma ka nji. Amma ma nda ɗa, ama nyi njo ngatə yi na nya chuɗəchuɗə bana, nya ən ən bana, əngə tanyi ma a kərnya kwa da ko nda hə nda. Sə ingə gəngə ngə ndo kina dzamar kafin ndo gwa cho kina həbiya mala nda o ɗa tsa atsa a ndo shil ngya a ndo uya vanya sənda o nda shil nanda tləhi o ngyatə ngya kənda wa. Bada ngulisha a nda ndo yabiya ma a o ɗa ngulisha a na o nda təɗə na nda sələm o nda təɗəbiya nda sələm a biyama. Sənda gwaatə nacha ndo dzamar ənda iyayi ə ama nyi ko ada nyi ko ngya o ki. So ma ndəu gwa a cha hə mala cho dzamar sə ngəngə ngə tsa aka ngya ngya nyi o shi ɗa tsa atsa a, wi nda hyel kɛrnyi ma a o sakər ɓiki kəri. Nakə kərnya sal sal nyi ma a ha sakər ɓiti təkəri, bada nji inda o nda dzam ngyatə ngya kəhi har ndo uya sənda ndo dlədləɓari aku ngya nda hyo ngya. Am ma pa kə hətə bəji ga dzamar chul ngəna sə wa, ngya ngya nyi do nda shi ɗa ɓa wa, a do nda shi ngya tsa atsa a wa, o nau ɗa ma a hyo nda shil ngya nda o shil na sər gyaɗə anə nji. Njo gyaɗə hi, njo na aha a la atə wa? Zər ngə nənyi dama lya cha do la a sə ma? A cho la a ama nyi gaving cha yo ki ngə cha hə ma? A cho la a ada nyi tsa gaving cha yo ki ngə cha hə ma? Amma ma ɗa hətə kə bəji ga dzamar chul ngəna səu, ngya ngya o ɗa tsa atsa a ndani, wi nda hyel o i, ya hyel ma a o sakər ɓiti a kəri.